Gny pizza aloha mbo tsy nahandro aho. Fa gny paty zany tsy de sarotsy aloha gny manao anazy no hanao paty antrano ao. Fa ampangotrahy gny paty na gny spaghetti zany. De afangaro atody de io mety potipotehy. Afangaro tsitsiky fa masaky. Ah ndre sôtena miaraky ao igny. Tsy sôtena moa zany fa afangaro ao. Afangaro agnatiny ao ampangotrahy miaraky direct. Afangaro soa nofa malemy gny raha igny, afangaro aminazy, ahotakotaky miaraky gny sôsy. Da mba asiasia piment kely sakay kely avy teo da zay.